Ël rinoceronte, al e 'na persun-a, 'na bestia enorme, grosa, al a 'na testa grossissima, al a i öi talment ën fora ch'a zmìa ch'a i scapu vìa da la testa e pöi a ie ël cucudrilu che cuand a viagia ën l'acua e a ven a gala, a comunicia a sürtìe la testa, la buca, a düverta la buca pien-a dë dent, al e impresiunant